هما الشغلتين يعني حلوين تكون مشهور بس بشكل عام احب الرياضة اكثغ لهذا احب اكون مشهور برياضيا اكثغ من انو مشهور فنان مشهور فانا مع الرياضة كثيغ خاصة الرياضة يعني تلعب دور مهم حاليا بحياتنا